Ny tena mahasamihafa ny soavaly sy ny ampondra izany dia voalohany indrindra dia ny paoziny. Ny soavaly somary ngezangeza, na ny fomba fihetsika ohatran'ny hita hoe ma- manana ny maha-izy azy nefa ny ampondra kelikely an, fohifohy, ivaiva ohatran'ny <hesitation> somary pôta kely izany izany izy e. Dia avy eo ny soavaly miazakazaka haingana be nefa ny ampondra zara raha mandeha.